E karazany gne zava-manitra moa zany ohatry zao hoe ranomagnitry, misy karazany izy regny, misy avao koa olo magnano déodorant, magnitry avao koa izy regny, misy arôme atao amin'ny sakafo, atao ame gâteau, atao ame glasy, misy avao koa arôme atao amne ame laoky: romarin, thyn mampamagnimagnitry e raha hoanigny aby regny.